ഔഗുസ്ത് ൧൫ഥ് വസ് ചേലേബ്രതേദ് അസ് ഇന്ദേപേന്ദേന്ചേ ദയ്। ഇ ഉസേദ് തോ ഗോ തോ സ്ഛൂല് ഓന് ഥത് ദയ് അന്ദ് നോവ് ഇ ഗോ। തോ ഓഫ്ഫിചേ ഓന് ഥത് ദയ് ഇ ഉസേദ് തോ ലിസ്തേന് തോ പത്രിഓതിച്। സോന്ഗ്സ് അന്ദ് സോമേതിമേസ് ഇ ഉസേദ് തോ ഗോ തോ ഓഫ്ഫിചേ തോ। ചേലേബ്രതേ ഇ ഉസേദ് തോ ചോമേ തോ ഥേ ഫിഏല്ദ് ത്വിചേ അ ദയ്। ഓന് ഥേ ദയ് ഓഫ് ഔഗുസ്ത് രക്ശബന്ധന് വസ് ചേലേബ്രതേദ്। ഓന് ഥേ ദയ് ഓഫ് മയ് രക്ശബന്ധന് വസ് ചേലേബ്രതേദ്। ഓന് ഥേ ദയ് ഓഫ് ഔഗുസ്ത് ഇ ഉസേദ് തോ ഗോ തോ ഥേ തേമ്പ്ലേ। തോ ചേലേബ്രതേ സോമേതിമേസ് ഇ ഉസേദ് തോ ചോമേ തോ ജന്മശ്തമി। ഓന് ഥേ ദയ് ഓഫ് ഔഗുസ്ത് ഓന് ക്രിശ്നസ് ബിര്ഥ്ദയ് ഇ ഉസേദ്। തോ ഗോ തോ ഥേ തേമ്പ്ലേ തോ ചേലേബ്രതേ। ഓന് ഥേ ദയ് ഓഫ്। ഔഗുസ്ത് ഥേ രൈന്യ് സേഅസോന് വസ് ഓവേര് ഇത് രൈനേദ് അ ലോത്। ഇ ഉസേദ് തോ ചോമേ തോ ഥേ ഏന്ദ് സേഅസോന് തോ തകേ അ ബഥ്।